<noise> Miin kam, ndikkaa, mi tuukoo jamndi otomaatik, gam jamndi otomaatik kayri woni jamndi, jamiri, ndi tuukotoɗaa hakkilo maa e waali, a torrataako, taa yehi ƴeeñirgol, a torrataako ngaɗa ka yaaɓugo kloche seyto koyngal maa naawi. Ta yehi to motaji ɗuuɗi, to motaji njawataa pat a siwtoto.